Longku ulen longku ye penan uleeko, pene ke maa dii ti po tene ke maa milaa maari ke ta ule shuran ti ku ƙoɗɗi nee ke uliilanin pene ti ku ɓuk peewe pa, ti ku buk peewe ke maa pera ke ta ya maari ken pen ulei, yek ke ta pene ulee yeka she ku buk te longku ulen longlu sheejui, penan ule sheejui yeka shenju kama, ƙoƙo shubatju yeka shemu kama, keƙo ƙoƙo ye ta shukko ƙen penan ulee ƙen gashshon ulee po shawin ƙuuƙo ƙen gashshon ulee po shawin ƙuuƙo ƙen gashsho ulee ƙe pe shani gbe ulani, in make diyake ti po te ne ulee ta tileyanii ke ta aseyanim to ne leka nen per ku buk peewe america longkuunee nen yuuro ƙan uleno longkuunee mane yuunano kan ulene nen meen nen shawin mamolomno mee a kan ten nen min ti me an ƙenni nen min ti me a ƙan tem, nen ya uleene luee ne ena shigi ti ku buk peewe nen ularin ku bukno nen ulam yen on ya, maa uleya shigi ta shinii oo kuuni pa la ye pera ku buk peewe ulena shik uleen kpang ulanna yuwa ti minni lou gkuunee ulee ne ulena shigi yenni man yuwa ti mina sheeno dukei maa mo illa ti po tene maa uleya shigi a sai illa in per ku buk peewe ya peraa shi ta pera gashsho uleen teerem to a iue ulono, ulano ke yu shuranni ulorei ne mimako po shirani ulono maa ƙaa te nem ding yanʒi ƙaa ƙoddi mu kama ye ti per ku buk peewei, maa pera ta sharanni ulee kama kan te iuono ula pereu ku buk peewe ula liriu, diiriju ti po tere ti shuru uleju. A ta merun turui ya mo me ti mina ɗiya in-in in sha po guraim. Teerei kpangum, ke maa pera ƙe maa uleena ulee ƙe perai gashshanii, meeru ke maa meena ƙen ma dik mina, ma molonko ye ti minai shun maa in pammo dariko in ɗemlo po kiraju pene maa ulare ken diiriko julalko ken shuur uleeko jiualke, shuran kulii ulen, kpang per ku buk peewe, kpang manni pirinne ka pirani ye ke nau peranim ƙe maa pera po teerei ƙe maa yuuna ulee ke po yuurui ken meeru keu ula shawin mamolonko ƙen shawin minako, ken ya uleenee minako ta ulam ka sha toom yanʒu ƙaa pelle paro po goji te ɗa teka ya ƙamo ƙen te ti gojii ye pera ku buk peewee in yuuni shuran in meem in yoni ƙa̱n te, ɗa teka ya kamo ƙan te manni niyoi ti manni piri a ta ulani in lil mu ya mun yum ta lii mu yaanii nong a ɗoulem longkuunee kamai kan memmeim te maa ka niyo ye ƙan te ye pera ku buk peewe in gashshuna ule in meeni, maa ularu in yuun shuran ti minam, shuranno te teere ye yuuna ti peewe tere digi yuwa jwal julal-julal ulaani digi yuwarei ulaani, ulo longku ulen longkuunee ke shawin minam ke shawan tere kuuko kan me ti pewe ɗing uleene kama ya yani kama shibla goji kama yu-kammaa pera kam maa yuna ti peewe kam maa uleena ka man meeru kaman ula ɗigin mima make yuuna ti peewe ƙe maa meeni ken ula ɗigin minam, ƙen ɗigan ƙen peeewe birang ke shuka ƙuuƙo pa ƙaa pelle ke peni ulee ti ya, ke shuka ƙuuƙa ka pelle ƙe lewo mima kom ƙe shuka ƙuuƙu ƙaa pelle ƙe leka ƙei me ti peewe ƙan ta aaƙo ƙe ɗoƙƙo ulo longku ulen pene ding jijimu ƙama ɗok femu ƙama ɗok ti goji te ke ta yani ƙaa teerri ƙa ya. Tomoni kaa gengono ne ta yani ƙam maa pera ku ɓuk peewe, kam maa pera kam maa gashshina, kaa ye ɓone teka “na-perku-am-na ne” ta pere no america ye mane gashshina ma nee uleena nen meeni min goji mane meenan mina ti gojii ne ularu kaman gbumɗo shayi nene teuli na oo mamolon ne pera ku bu peewe gee ulee ne uleena ulonei, ne perai longku gashsho uleenan lee longku ya ule sha foom goji to yanʒu ne uleena, gee ulee ne uleenrai ulonei kama ɗiya ƙaman deppo shigi ma kama maa ti ya ƙaa le te goji ta kpiraro goji ta ule sha tomon, kam maa ti ya ƙa̱a le tem ɗing ulani uleenee kama ta gashshani, ding uloni uleenee kama ta shashsharu to yoro terei wahala ta yoro terei yaa shilin ulani ti bi shiba memme longku ulen longku ƙamai lewo shyum ƙam maa leka shayi ding pinne kama pera kam maa gashshina kaman meeru kaman tewi kamaa oo kama peen pn kama gashshina kama uleena kama meru kama diya kaman ya uleenee ta ularumu kama ka sha toom lungkuune kama ulejo ƙaaro per manni piri, longkuunee per manni pirii maa ma mo ɗoi ɗaraniin memme tara yiwani dang in pilim ka bi kamai ta ɗang ule shigi birangum. Ka mamolonmu kama gbe ye pepra, pera gejyina ku buk peewi peɗɗimu kama uleja ku buk gombe, per ku buk ulanni pirii in ula yuyyuru ule in gajuyyu in man a iya yuun manni ulei ti gojim yanʒu a do shimun a do shiɓaim fok no terei shire a do fokim to ɗa teka ua kama ti ya kam maa uleena kaman ularu kaman gel ɗo shayi ding shuiji kama shereb kama shibai kaman tewi kama ya co kama uleena ulee nay le ulam kama shawia shayi terei yuwaro kpang terei ye ta ularu ka sha toom pene kon kan kama neenee kama paro paro ti shik shayi tere a ta ularu nu kama ka sha toomum ulee ta ulunimu kama ka sha to ɗok kam maa uleena ule kaman ularu kaman ula gbum ɗo shayi kaman tewi kama gee ule kama uleena ulonei kaman shun toom kaman yuun paro ti kui kaman limman uleenee ta mimmu kama sha toom kam diya ma kana diyan kpang ti ta buk goji.